معليش معليش هون عليك كلنا نمر بظروف صعبة ومثل ما مريت في يوم سيء إن شاء الله إن شاء الله بكرة يكون يومك حلو، وتبدا يومك بسعادة وتنهي شغلك بسعادة، إيش رايك نطلع نتمشي ونغير جو؟ أو نشربلنا شاهي أو نروح السينما مثلاً نختار فيلم أكشن أو فيلم كوميدي؟ شي يغيرلك مودك ويسعدك مثل ما تحب يعني، إذا تحب كوميدي ما في مشكلة تحب أكشن ما في مشكلة أهم شي إنك تنبسط وتغير مودك.